בְּסַרַחָה, תַּחְקִיק הַסָּלַאם הָעּוּלָמִי סְעִיב בְּזַבַּא, וְלָקִין כּנְצַנּ בְּלִי מֻכְנָה נְתוֹסְלוּ לִיהּ אִלָּא חָדְמְנָא כּוּלֵּנָא עָלֵיהּ, כִּיפַּאש, אוּלָא חַאס נְרַכִּזוּ עַל הַתַּלְמִיד וְהַתִּפְהּוּם בֵּין הַתַּסְּקּוּפָאט, בַּשּׁ נְחַיִּידוּ אֶת-הַגַּהַל וְהַקִּרַאה, תִּנִיָּאן חַאס נְעַלְּגוּ סִיבָּאב אֶל-סִרָאּעַאת בְּחָאל הַפֻּקְר וְהַזַּלְם וְאַל-לָא מֻסָאוַאת, וְתְּלִית חַאס הַתַּעְ'אוּן הַדּוּלִי וְהָאִחְתִרָאם הַמְּתְקַבֵּל בֵּין הַדּוֹלָה חַאצ'ִי, הַדָּא שִׁי כִּיַּתְחַתָּאג אִירָאדָה קְוִיָּה וְצַבְּר קְבִיר, וְלָקִין מַא שִּׁי מֻסְתַחִיל.